الرقص شكله حلو لكن، للأسف احنا عندنا هذا ضد عاداتنا وتقاليدنا، الرقص. فبضظر إني أختار الفكاهة، رغم ان الفكاهة بعد هي في جزء منها ضد العادات والتقاليد. لكن على الأقل يعني بيتنا ما أ- يعني بيقاطعوني اذا صرت كوميدية.